चिकन पकाए बर तेल गरम करना है आऊ ओकर बाद प्याज लहसुन आऊ टमाटर काट के तेल म डाल। और धुला हुआ चिकन ला अच्छे से पकाए के बाद इंतजार कर आऊ फिर चिकन ला पका।